Raha sendra very ohatran'izany amin'ny toeran-kafa amin'ny tany tsy fantatranao dia olona manodidina anao no anontanianao na izay olona hitanao no anontanianao an'ilay toerana mba ahafan'ny olona magnatoro anazy. Ahitanao an'ilay toerana tokony andehananao.